औद्योगिक क्रांति अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान यूनाइटेड किंगडम में शुरू भई हती। ई एक ऐतिहासिक प्रक्रिया हती। जिसे कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को बदल कर शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था मा तब्दील करो गऔ। एको प्रमुख कारण हतो कि कोयला, रेलगाड़ियां, मशीनरी और नये उत्पादन विधियां को विकास। ई क्रांति में सिर्फ ब्रिटेन मा नाहीं बल्कि पूरी दुनिया मा समाज अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करो। ब्रिटेन मा विकसित होने बाली ई क्रांति आर्थिक संपन्नता को कारण बनी। और ब्रिटिश राज्य को नयी ऊँचाइयाँ तक पहुँचा दओ।